Ai saka ve ma gya ve juje nude ne ma je ebe ada ma be ve ensoko go se ma je ambe kabwo domi alwai awe lam mu nyi kap elam mu ko aga dok enyi muso gyi gya mu gya ke hashaŋ mu dɛ we we owo domi we we kap elam we ai mu so nyi je we aw sa she na awe kap elam ba dode kane mu je gyi shaga ba eŋke gya ba mu ko shaga muju goi ama musoje mu je abe kabwo mu ye gya muko eŋke namu ga muso ko gya ko ma ma dok egya muso gyi goi ke mu goi cim eme egap mu domi ewe kap elam we aberke tɛ muso je awa <hesitation> sa shena awa kap elam bo domi ve we eŋke egya ba domi ve we eŋke egya ba domi muso je mu gyi shaga ba we gyi eŋke gya ba mu mu se muje wa aŋke otɛp ama aŋɛt otɛp ba awa kap elam ba mu bukata nyi mu ɔuko ai bade sugo ba dom mu gyise awa muso kap elam domi muju ko eŋke gya muso gya ferem mu gbɛ kpɛ egapmu